والله ما حسبتها من جبل بس يعني أعتقد يعني في اليوم ممكن أمشي سبعة تالاف ايه عشر تالاف خطوة ايه في الأسبوع بحسبتي ممكن أمشي أعتقد خمسين يمكن اه خمسين ألف خطوة أو سبعين ألف خطوة هذا بحساباتي يعني ما عارفة